Raha vao izao aho vao mheno hoe misy vahiny dimy <hesitation> ho tonga hisakafo ao amiko, afaka antsasak'adiny ry zareo anefa no ho tonga, dia <hesitation> <noise> paty tonga dia vonona afaka telo minitra, atody endasina, mofo, ary raha misy mpivarotra zavatra voaendy any amin'ny manodidina dia eny aho no manampy izay mety mbola ho ilaiko hatao sakafo hariva handraisana azy